अगर अगला हफ्ता मेरी दोस्त आय रयाली छ त मौसम क हिसाब स पैक करण क सलाह देऊँ। अक्टूबर क समय म गढ़वाल म थोडी ठंड बड़ण लगंदी छ, खासकर सुबह और रात म। मैं सलाह देलू कि गरम स्वेटर या जैकेट: ठंड म आराम रहणा कू, खासकर बाहार घुमणा कू। लंबी बाजू क कपडा: ताकि थोडी ठंड स बचा रया। मोटे मोजे और आरामदायक जूता: अगर चलणू ह्वे तो, खासकर पहाड़ी रस्ता म।